گرم ہوا نال شریر پہ دماغ وچ گرمی محسوس ہوندی اے، جس نال اکثر تھکان وی آ سکدی اے۔ ہولی ہولی ہوا دے باوجود وی گرمی نال من اتے شریر کئی واری تھوڑا جا اسہج محسوس کردا اے۔ گرم ہوا نال ترتی مٹی تے رکھاں دی خوشبو بد جاندی اے، جو قدرت نال جوڑن دا احساس دیندی اے۔ اے گرم ہوا اک اشارہ اے کہ موسم تپدا اے، تپ تے <hesitation> رکھ سوکھے دن آ <hesitation> رہے نیں۔ گرم ہوا نال شریر نوں پانی دی وی لوڑ وددی اے اتے ساودھان رہن دی ضرورت محسوس ہوندی اے۔ سنکھیپ وچ گرم ہوا دی لائیں صرف تاپ ای نہیں دیندی بلکہ قدرت نال جوڑن، موسم دی جانکاری تے شریرک اک مانسک احساس بارے وی سوچت کر دی اے۔